Ndwom ahorow pii na ͻwͻ hͻ na dza m'enyi gye ho nye "highlife" a ofir Ghana. Siantsir nye dɛ, meyɛ Ghananyi na dɛm ndwom yi kasa kyerɛ nyimpa ara yie osiandɛ mpanyimfo dodowara wͻtoow dɛm ndwom yi na wͻka nsɛm kyerɛ hɛn fa abrabͻ ho nna mbrɛ ibesi abͻ wo bra a obesi wo yie, nna ͻkasa kyerɛ hɛn pii.